حيواني الأليف المفظل هو القطط أحب القطط أحسها مستقلة وذكية وشخصيتها فريدة أشوفها مريحة في التعامل وغالبا ما تكون لطيفة ومريحة القطط تجلب من الهدوء في البيت تجلب ذلك الجو وكيف أنها تحب اللعب وتستمتع بالجلوس بجانبي كأن القطط تحتاج رعاية جميلة.